we ki̱dang diyu ni dadu ni cha chitu dangtidangti yinu cha btitu ni chaditu ki makani we bwiyu mwa cha fwiye nge ki̱nin bugen mwa cha <hesitation> dukwankwanang ane fwiye we to kịdankang selebu ki̱ chadu ki̱ nwe limang bwiyang we da gi̱gang nubu a da bum batilenu a yo yelimyelim ki̱ chi kuntutu we me dandu ka no nubu ka bunto da dna wu selibu a no ki̱ made yoni ya limang we bwitiyu ka la gi̱gangu. bwiti gi̱gang nge a kabi kwantitu a kabi kukbuku a ne dukan we yayu selibu ka yado ka mwa da fi a tim ki̱tule har lo sunte to ki̱nin ka nani. ka a kun we fiye, ya ka dadu a lo Gombe, ka kunu we lo Gombe yaka dadu we lo Bauchi, ka kunu we lo bauchi ka yika lo sunte ng ti ki̱nin ka nang aya we da gi̱gang,, bwiti a kabi bukbuku we da ferediyang yo selibu no swe mine ka sigdu a lo naba ki chiliye, ka no mwe we ka sigdu a lon naba bi̱riye ka no mwe we, we gi̱gang nubu a kab, ki̱yadu we ware ki̱ni tayi dine wule ye dine nubu ki ba tukuri nubu gɪgang ye ferediyan selibu ki̱yadu ka nan wule niye kemo ni kun kaku ni si kadu a ne ni ka ta fate ki̱ne we, fi mwa yanne ma signe niwu ko a ka fatimu, di̱wu kano mu bedu kan ki̱dan we yo selibu ki̱yadu yaka bawe sankal a lo sunte we fi ka signede ka si bwa dubal ka yodu we ba swe ka a ya nge ka a siguwe nge kano ko fate nga chabtu. nitu ng twaitin gi̱ganf a ne we yiko to mi̱n mi yido ko mi we gi̱gang ferediyan a la fiswe li̱mang a la wu gi̱gang nge yinu we gi̱gang, tewuduwe batile a do ti̱mi a ni ni̱n di̱bilu di̱bile mwa fi̱le bwa la lo gombe gigang mwa lan lo sunte gɨgang mwa la lo Bauchi gi̱gang na fi min kin a li̱mineg amma no ferediyang ano a la chi. gi̱gang fi mwa yade, mu yadu mu lan tini datu nang finu gi̱gang a li̱mine. gi̱gang we gi̱gang mwa nga waya we finu a tim fi̱lang to ke ferediyang sai mwa ku ni ka ya fiko ka mun ki̱nin naman we bwane a ya a danmuntin yin bwe mo a fwinu ka mwa mwallumwale ka longe nge yinu mwa tundu aya wu gi̱gang a letin amma we fiswe li̱me wu a fere di̱yang a lan wu gi̱gang nange nan finu ng ki̱n da ki̱ kan a lime mi bu.